akou belajar bahasa-bahasa wak kena akou telabau, musim akou besapur jegum loyien, akou akan tuhut loyien ataupun telabau jegum deloyien salak betul mundei un kira

Budaya kou sai a matek a bak matai iyen mun anek tama atau tina mun tina atau tama anek mun da janek siyen atau saudara segak siyen.

Ai kena nebak dagen tudip jelau - jelau yen lah kubajiji kaau, wak inou ji keperluan nou, wak inou ji [a] bak sibet nou jegem wak yen ataupuun apa tujuan nou.

Bengsa muzik wak senuka kou bukan rok, bukan kawak pop tapi wak budaya wak lemah lembut ataupun wak sama ji dangdut yen ji. Yen wak senuka kou.